ibi dumote yerii be leye ani kra kra duko tamuno diki balafa saki memgbe ibietela duka menji tomi ere kuma i lekri wer men so be tombo me o kra kra tombo l krakra ere kuma i nete tomi toru saki te duko ina priba that mei me o kra kra ye mi saki ba apu i kra kra me ere so i bra nete bai duko adua ebafi igbiki kalai ke ina pri kuma i kra kra me ere kuma i bari kra kra ye sin a but yeri kuma amei sme bra me bu me bu kini menibo te a yeri me ibina bebe itoru daasaki te duko ipri mioso mei me te aye beye me ibia ike <hesitation> kra kra eteleme bu ari ni oko te piki imiete ke iba ba kuma iyeri tomboi meni erier ere kuma iweni ani ke krakra soma ani eresi <hesitation> tombo be opu igbiki nyana wer ori <hesitation> ama me ke sibi dabo gote inte krakra duko te ko pribia a duko kuma o-iganiba a duko kuma o bai brasua ipribia i meni a dua i ere be ye me iyeri ebe <hesitation> bia be e me an okite ke a blalalae sin ba ani miete tomboi i belema miete tombo me lekri meni iyeri mbo bele ma wer. wa anga be tomkri me krakra fa tr, wa mainete kra kra dukoar krakra me <hesitation> i tamuno diki bele fa be be inete kra krai duko ba saki memgbe inete krakra dukoba ini ba so ani kra kra me bu i sei smete bie bie ba mie me ani krakra, krakra me <hesitation> tamuno ekwen diri meso duko wer kra kra me bu sei te an be fi kon ibitein i krakra <hesitation> tombo ere kima ani ibio be lemai ani fiena ani wani tomkri me wa troko mue but krakra me ofori bebe tomkri me obu ani iradaa wa shere so waka ibi e siai <hesitation> wa ibia aye are so wa ke ibiye siai ani miete wana woma so bai nete krakra le kri-a wameni wanabu gbola ba a bi tue kri ani meni to bra sme ke wani priba wa mai inete krakra ke krakra siai iyeriso ere me ton-o me kiri bam i tro ko ibu kini bam but <hesitation> mbo igbike kepriri fia gote imeni be ba no oko ani-o <hesitation> o bike te fia mo ani oko sme na ibia adua tomkri me okite ke ania belebra piki tugbon te, ama mama a dug wer so adua worso te krakra wa krukra me bu sie te wa krakra me bu anga, tomkri ngi memgba. Fiena bralala na binte <hesitation> antie fiei o kra kra erite ba ne ke kia kra ke kra kra siai odua me okite ke amna bu prite tomkri memgba oki ki tugboŉ faan te yeri ma kra kra bo siie wari tombo me ani ibelea i kra kra ke krakra sin meime o- ikiabo ine te imbo toru saki te kra kra duko ke mbo pribia me me o- ipakabo ine krakra duko bia bia ma o yerina na wa gbran ngan tamuno teke ini krakra du kobia wa meni iro, iro ke si sa kite obori ke tomi sai obori ke tomi siai obori iye so re tombo mi fia fa mbo lekri ya kra kra me lekri ya iyeri le kri wer i duko bia duko kuma mbo neite mei ye mbo ineite ye ba ani eresi imeni iro mbo priba mbo piki igbiki nyana wer bebe ani bre paka fan tei meni tonwa iro kon ba, iro me konte imeni igbikime ke pri o diki o borie bo oniama meniso obori ani-so, lyei na ibu so i teme bre kon kei pri ba ani fiei i kra krai dukoar i krakrai dukoar so kra kra dokoaribo go-go-e ani bo me ani so-ama krin yana ye i kra kra bo siie ibe be kra kra piki ina siei ba mu knoma la ba, ani yeri ani bele bra kra kra bu siete kra bu seite krakra bu anga.